Orait urio la tavuk-tavuk pang lakuan la mame masauvang magaulop "oh" "huh" "ma" mame osaumeng magabun aremani, me un migana. "na" "me" tinan ga mame, migana ga iriot la ume osauong magabun tinan, talekan mame, usau "o" "e" mogabun la talekan mame asauieng migana, par titot, ga inar talegat arerie, titot ga magabun gat la ina asauieng migana moana or gare tago, taim la mame magimeng teip, eba temia-temiara migap iam magabun ga migap am migana mirie iat la mame mela ga mela parakmeng na luguan liang lirie <hesitation> urie magabun ga migana, laiang na luguan liong gare tiro ga <hesitation> ina magamabuong titot la magaulop ga mame masaumeng laip maiong moana la Lain iong magabun laba mela na luguan ga mame mela gat ga parakmeng garet lainiang magabun laba miriet iat ba mame melo ga parakmeng iat na luguan, o, mapaga la nameng aime un lirie magip mela ga miarang. Orait mame ogasormeng garero, ba temiara taip ba osagameng ties ga, o makim la meba mela osaumeng magabun, taim laba mialeng urie ties, ba magosarmeng mirie pagap ba redi meng merie pagap ganam ga kumep mapagat "ha" taram ga kakevup, bar maredimeng merie marap ara ganam ga bar mela na urie la meba osaumeng urie magabun, bar mionang lain iang magabun na non sait ga lain ang migana na non nap, orait ebar dusang malmai kabirana ga bar ties ang, titot. La buong la bubuo nebolabuong meba osau buong magabun. Orait, ebar ogosar ang ties. Ba "ha" teara pagap la ba magasarong tie, lain ang magana, bar miolam kakepvut un papop iang magabun ga tarap, mirio kain kakepvut ga mirio kain navup la man magosarmeng, meba talakan ties ong papeip iang magavun laba osakang migana kualong na irap ma, o ba meptang magabun leba uiba o iamani, talekan puameng leba mela ga mela "ha" menamang aninula aninula maiang. Pagap liam magip ieng, liam kan. Mirio kan navup la ima blok ma pasimmeng miro navup meba meba migana ga irie kualang mapaga la betong iralie pagap kan liam. Talakan lain iang magabun ba mumion asak meng migana leba obugula kualong o amaning o kualong na laguan liang. Orait eba mealam mirio, orait temiora eba ogosarmeng, ogomeng ara kakep ula kanu bar mela un migap meba, merie migap ara ganam iang magabun ba miaram ga ma wotmeng irama meba mirie ganam, eba memaning kakep un urie "ha" "ha" uro "ha" maro magi, kakep o magi la betieng, orait bar ma pinismeng ara lain ang migana la osau meng magabun, bar ina teiara magabun eba teiara ga maimai iang, ba ma muliong dusliong ga ba ligiama lirie gat la ligai asou liong migana. Muana la "ha" lirie iat ba dusliong iat meba "ha" malukautim ieng lirie sairip iat ganam, o pasin ula muru "ur" "ur" meba talakan wansait liong ira paga ba, ina osauieng magabun aiet migana la osauong migana garet migana la osauong magabun. Orait ba ina ialam kakevup ba ma wotmeng kakevup me un migap iam migana orait mirie pagap iat ga lirie program "pa" gare urie maro iat "bo" "ho" "ho" bar puoieng gare tie, ba puoieng gare tie. Ebar maiom kumep man kain kumep la mialam, namit ma kumep <hesitation> migap ain migana, namit ma kumep un migap iam magabun ba ma <hesitation> meabuam ara iat bar parakmeng, parakmeng iat, orait bogan bogobup ma kumep ebar mialang, irie iang magabun ba ala un <hesitation> migap ang migana orait <hesitation> kumarot ang migana ba bogoma ba ala un lain iong magabun, migap iam urie ba inapinis meng it ure ga parakmeng ara <hesitation> ino mela nabaut.